Ia, kolontsain̈y ndrô Pôlôn̈a àby io, kolontsain̈y ndrô zen̈y <hesitation> lafamy zen̈y amindrô ten̈a ny amian̈a pilasy maventy. Avô zay zen̈y, lera koa fa fety fety mpiavavahan̈a, ndreky fety hiombonana zen̈y olo jiàby amiresaka kolontsain̈y zen̈y.